मयुरले आफ्ना रंगिन पाख जो हुदा छन् तिनु रंगिन पाखलाई चाहि अरुलाई राम्णो देखाउनकालागि प्रयोग गर्याजसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछि जब उल्ले यी पाखलाई छाड्डो छ आफुले ति पाख छाड्याका बेला एकदम राम्णो देख्खीदो छ उ । झीक्कै राम्णो देख्खीन्या भैखेर पन यो पाख उल्ले छार्याको होला जसो लाग्दो छ । यई मयुरका पाख नभयाखेरी त्यो अरु जस्सै चल्ला जस्सै हुदो हो यइका यइ पाखले नै उइको छुट्टै छुट्टै महत्व छ उईको महत्व देखाउन्या भनेकै चैइ त्यइ रंगीचंगी पाखले हो । ति पाखले जब उल्ले छाड्डो छ ति पाख छाडीखेर नाच्याका बेला चाहि मनमा एक किसिमको हर्ष उल्लास छाउदो छ । उनले आफ्ना पाखलाई चाहि छाडीखेर सब्बैलाई मनोरन्जन दिलाउन्या खुशी दिलाउन्या जस काम गद्दो छ जसो चाहो मुलाई लाग्दो छ ।